Rô fomban-draza boka Bangladesy zen̈y, karà ohatra fifandraisan'olo aroe. Rô zen̈y karà tsy mety amin-drô feky na mpivady fekiny hoe misy kontakty fiziky na hoe fifandraisan̈a zen̈y. Sirto amy mason'olo marô be zen̈y. Ndray fandray tan̈ana amy mason'olo fady am-drô feky.